Më yë ech kyëxpë mynëyën jayo'ya ech yë-yë on nyaj tun yë a'ax dun tienda tyopë, neyb ko'o yë nutrioli o pëka'aj yë mëjk dun xa'ajpë este patrona porque pë yë mejk atsë'ëm on ka'ap mëjk kumay porque t'san xu'upë yobä kap ka'ay oy myajëwëy ech këxpë pues, kap ech dun oy nëwëy.